Oven ze mji ga ovovum ye mong d sam mfu je ineng wa obiara ye ntum ga ibe dong ga ibebebe dong ga none be inungo ga egot je ntum obiara ga ibe-e dong aru ovovum je nfi ndogo obiara mue ga eztba mfi nyai mọ gbo gbo o-oo- nyor mọ gbogbo nzine mbaga ga ogon effin gerek nyai mo lyone gbogboi ewob nyai iyona gbogori ewop ezime mfi ngene unuk mfemo nda unuk mfe mo nda mo nda mbuga ga ogon nkpo unuk nwe ebene gbogbori ewa mo imi mfi nwa nji nkpa inwene nkpa inwene ntim ga unip egwu kpeng mfe mo ma uda utu ntim nda akaka igen ngene mfe ga esa mbagi gu ogon euoma eme nkwok uengo inwene mue ma uda utu nwe ma ovini mfe gange ebene gbogboi da sam noro mo ndogo ga eziba nam n-na igen nwe mfe ga gbang gbang nkono ohraru je akung mfe gi nai-nai nona ma bam ifi ikpo iji imi egwu ucare da sam nfu sa ga inang anang wa oven ye ibi mong